Un vichi na tatu'ui xiinto ña koñaa ni xixii, loo tii tia'a sopa'ka kaa tai xiira tiaka xixi, taa tiaka kua xixi ra taa ntiita xi'i, xina loo tiutia ta xii'ra xixira kava saa kix- xikatai suvaira yoo ta lo'o ña'a kita'a xi'ira yaa ka'atai clavo, ka'ai tu'un ntavi xiña komienta kaava, xii ya ti koliin kaa tai xiiri, xiaa naniri xini saa kuiti ka'ai xiiri, xii tu kanela yaka chita'a tai xiaa sukuai sopava ñajata, xinata tiuyi loo nixiai kiitai kakuna xi'iri kiiri, ika tu'utairi chika tairi xiko'o ntovari, ntoo va'ari saa nikiviri <noise> chiyotari xik yia'a xaa ntikoi yia'a nuu yosova tikoi yia'a, nu yoso tikoi mi ta'tari ta xina taaka xa nikasu sa xin- chiyoota mi ntiuyi loo, nuuri chiyori takuri'ka kuuva i'i hora taa ni xia niku nikeje ta tia'a loori nuu yiuxa yia'a, yaka xixitai mi takaa ko'o ña'a kua'a ni xixi chi sakuitiva xixintu loo tiutia ñaja'va xi'intu ñaja kuiti kixatantu xixintu ra ko'o ka ñiaa xixintu ñajava xixiyu taka, ika suvai loo tiuti ñaja ra ikaa. Sa chiyoi nujuni loota yota i'i kisi lo, tinto'o ka'a tantu xii kisi ñu'uva chiyoa xixintu, yaka nichiyo ta nujuni looi ra ika ntikoiya yaka kitaa ta xia xixiitu loo tiutia'va uju saa tu tiuxi kaava a kisivata chiyori xixintu, koo xixi kuakua tukui loo ka'á ka taku na kuali ntee vichi naka kachiñu tu loo ka'á xiiri, taku mii ra kisiva ke'ei xixi, tixia'va nintuva ta miaa kuvai mi yia'ari yakava kua xixiyu, ñaja kua kachiñui yioi, xinu mi ya tiutia yaja ra kua'aya ntiko tukui xita i'in keje tuku xia'ava tantu kavai loo, tavi xia'ai nuju yoso ika tikontu xita nta'a kanintu nuu yoso kava yaka xixintu takaa, yaka kumia sa xixini tai takaa yioi ta xianto ka'anto xi'i.